كنت هختار التحكم في الماء لأنهب بيمثل بالنسبالي الأسترخاء والهدوء والراحة كنت هقدر ساعتها أتحكم في البيئة وأخلص من المشاكل اللي بتقوم في العالم كله بسبب الميه وبسبب الخلافات على موارد الميه كنت هوفر ميه للناس كلها وفي كل مكان